عشان تحظر الرز وتطهيه أول شي حط كمية الرز اللي تبيها في وعاء واغسله تحت الموي خلي المويه تنقع فيه لمدة خمسة عشر دقيقة، بعد كذا حط الرز في قدر واظف مويه بنسبة واحد الى اثنين يعني لكل كوب رز كوبين مويه، زين الموية بالملح والزيت، حط القدر على النار وخليها تغلي، خفف النار وخليه يطبخ لمدة عشرين دقيقة بعد ما ينضج اتركه شوي قبل ما تحركه بالشوكة والرز صار جاهز.